﻿لا، جو بريفاري بيان نطير، بارسكو <hesitation> هاديك تاع <hesitation> ماتوليش تبان و لا، سي با انتيريسون، ديجا تدخل كومسي راك تجسس على الناس و انا منبغيش نجسس على الناس، سما نطير، مام نطير حجا شابة، سي تان بوفوار اللي يخليك ديبلاصي خفا يخليك <hesitation> تربح بزاف وقت، سي اديال قاع